Ho o on. bueno yu ta taxhichi tá, kuchoin nama mana ña nruvii ho o on. nruvi ña, ta kukini dikan ta kuchoin, dama ña kuchi a kuchoin du iin ka noa ña ho o on dini, taku ña nro dama jan duku ku kuchon'na ho o on. fajan, xin ña nruvii vee kuchon'na du inka, no ña duña ho o on. nru vii vee xana xana ko vii vé.